इंद्रधनुष कू सभी रंगों मा एक रंग जू गुलाब कू फूल कू ब्रह्माकमल भी बूलदन जू कि बहुत अछू फूल चा जैथे भगवान जी मंदिर मां भी चडादा। गुलाब जू फूल चा वा इन्द्रधनुष मा बहुत अछू लगदू और गुलाब फूल हर जगह उगदू